Fikarakarana hoditra maigna de re ôhatra izy aminà tongotra de rehefa maigna be mavo be igny de ataonao savogno de ampandriagna savogno lemanao kely savogna de ataonao savogna de raha ôhatra ndraiky izy tagnana de ataonao vahoana de mandimandina tsara de ôhatra ndraiky izy tarehy de ataoko tômaty na kôkômbra de malama sara tarehy de main- izy sy maigna.